ah ɓe wari ɓe yecci yam mi nani habaru a waɗan yaadu, a eggan a hootan wuro feere. Ah, a heɓi kuugal unnah?, 'ko kuma' luumaa un yaratamaa?, booɗi soosay Allah barkiɗin, Allah Allah binndu baraji, Allah boo kare, Allah yaare njam Allah boo hokke ko a tefata pat.